Á ţí wínjí koowín cí bank. Bank ací dikoo dí mee dí ñaan kanjúkanan uncáam dul waw, <> ñaan kanjúkanan uncáam dël. Baloŋ kankëreyin ngënkont iyeen bëkël kanţún dí kanjúkënan uncáam bëkël dí bank. Baloŋ kankëreyin unkont pasëk mëncí dí unleemp antërëpëriz dí këleempënan dunk bupurësir bënjáku fok këdicës unkont dí bank undo onko wëtenu saleeru dël. Unjá bawëtëniw saleeru dël këmaŋ keeyanki uncáam dël waw. Bank usí iyëlan pënjúkan uncáam dël, iyí antërëpëriz iyí kankëreyir unkont ţí bank bunk berësir dël. Bank mëyëlan pëmaŋ bawëtaniw keyanki uncáam dël. Á bank mëyëlan pënţeeţ uncáam dël këleempëna ambá kënkakan. Me ţí bíwínjí banjon jooţ mee kooncí bank, banjon ajonjá <hesitation> bunţíj unleemp bunká uncáam bunkajimpar uwul bur kaţú dí kanekan, bunţú bëlenj kalëm bí mëntee bí banţaf roon bí já waw. Banjoon jonanţ mee koowí uncí bank. Me ndank bank mampurësir pënjá ţí unjáku <hesitation> mëntíis uwínte wí bank ací kata kanjúkanani uncáam. Uwël wí purësirun pënjá ţí bank.